منزل أحلامي أتمنى يكون <hesitation> بسيط ومرتب لكنه مليء بالراحة والدفء. أحب أنه يكون في المنطقة هادئة ربما من الجبال أو على أطرف المدينة بحيث استمتع بالطبيعة والمساحات المفتوحة. أحب البيت يكون مع نوافذ مفتوحة كبيرة تدخلوا الضوء وتصميمه يكون حديث وأنيق.